Nahazo fahaleovan-tena baka amin'i Espagne zany i Argentine tamin'ny tao enina ambin'ny folo sy valonjato sy arivo. Ny tangô (dihy sy mozika malaza) da nipoitsy tao Benozera tamin'ny tao fahasivy ambin'ny folo.